ड्रोन स्ट्राइक चे नितीतवां चो किते सोप उत्तर ना। केंना केंना जाई पडता वॉरफेअर खातीर। पण बेश्ते लोलांचर वापारपाचे न्हू ड्रोन स्ट्राइक।